काम्प, दास्तावेज, पासपोर्ट, बीजा, टिकट स्वास्थ। बीमा के रखल जाये छे पैसा परयाप्त नगदी आउ क्रेडिट। कार्ड भी रखना आवसक छे छोक्टे भूक्तान के लिए छुट्टा। पैसा भी रखना आवसक छे कपड़ा पर काम के मुताबिक। यात्रा के अधिया और समय के हिसाबसे और मौसम के। हिसाबसे कपड़ा रखना एकदम अनिवार छे अराम। दायक जूता पैनना भी अच्छा पैन मेडिकल कीट में। अगर किसी को ट्रेवल सिकनेश हो तो उकरा खातीर। दबाई रखना एकदम अपती आवसक छे।